مرا كنا عايلتنا متحجمعين, وخرت نلعب مع الصغار لعبة الكرسي الووسيقي, المفاجأا كانت كي أنا طحت للأسفل, بدل ما نقعد الكرسي, وكان الناس الكل يضحكوا عليا, خاصةً الوقت اللي نحاولت نعدل روحي بسرعا, وكنت نضحك عليهم الكل, كانت لحظة تضحك برشا وغير متوقعا, وكل واحد تذكرها يضحك تو.